די וועג וויאזוי אנדערע וועגן צו קאכן עסן קען עפעקטירן די עסן איז אז ווען מ'קאכט אויף זאכן קען עס פארלירן אסאך פון די גוטע זאכן און מינעראלן פון עס און ס'קען אויך אריינגיין אין די וואסער און ס'נעמט עס אוועק פון די עסן. מייקראוועיוון קען אריינגעבן נישט גוטע זאכן אין די עסן.